Yapepo tembiu oyi pipeva reta jare sarten reta jeta retako, oime oyoaviavi, oime misiraiva, oime tuisava, oima matuisava jare kuaretako oyeporu oimeyave jeta oi mboupa reta, jayae oyeporu